मुझे अच्छा भारे मौंगा हुई किया तो <hesitation> एक लाग। दूई लाग में जोड़े भी कोई नहीं है जित एक करोन दूई करोन अस्था। अस्था मौंगा मौंगा घर होई रहा है पर काई नानाज घर होई ते। काई लाक मां <hesitation> भी आई जाए <hesitation> ने। काई <hesitation> काई अले नानला घर रहे ती भी कम पैशा। मां आई जाए जटलो मुटलो घर ले तो त्राप पैशा लागे असच्छे।